Kääriq tüütäseq niimuudu, et nä lääväq tõõnõtõõsõ vasta teräq ja sis lõikasõq paprõ vai määntsegi tõõsõ as'a läbi, miä näide katõ terä vaihõlõ jääs.